Vura re që po shkon shpesh në palestër... duket se je vërtet i përkushtuar për të përmirësuar formën fizike. Si po ndihesh? A ke parë ndryshime apo po punon ende për disa objektiva specifike?